Deporte pus este ndijuyen anduku, ña'a pelota nakachi iho yingui nayina iyi hi ti iho ngueye naige uta chu pelota chíye chivii yingaduku yunduu, iha yinami en iha nguña'a andio gatame kunuu nduja tukuia ndaime ihá.